Sukaaɓe Poloñ e njuppa sukaaɓe rewɓe e ndiyam e uurngol, sukaaɓe rewɓe ɓee ina njuppa e sukaaɓe rewɓe ɓee ndiyam.